أفضل لعبة ليا بتكون الشطرنج، لأنه هو يكون بنعرف نفكر بسرعة وبعمق وكل حركة فيه تحدي عقلي، كل حاجة فيه تخلي عقلك يتفكر وتعرف كيف تمشي هادي كيف، تعرف تفكر فيها.